پاستا ډېر ډولونه لري لکه سپاګټي، فېټوسېني، پنه او مکروني. هر ډول پاستا مختلف جوړښت لري. سپاګټي ډېر اوږده وي او اکثره د سور ساس سره پخېږي. پنه د کریمي ساس لپاره ښه وي. پاستا باید د مالګې اوبو کې نیمه پخه شي. بیا یې له ساس سره ګډه کړئ او لږ وخت پرې ګرم وساتئ.